Okei giro panatang igai atuman paliu ta igai ga tiptip ega vexa nap ina vo nak ngeta roi ga atuma usigi tang paspasal ina mamana ngotang ga taxtex paliu lo taloi tamem tul lo siva. gavexa tokon saxai nganu lavu vo gi siak e gi xusi mem pana mamana vok auneng mamana vok auneng gavex ga taxunita nganu xas vogi siak eri xusi mem pana nuk usiki ta salan anuneng nak usiki ta salan auneng usigi ta tang do vogi sang sura tang ong vogi sang sura erek me xuvulau neng aunenge nak mas tuk apalavani tang ong salan paxin ina mamana ngot gi pasal pana ro a gavexa takon ngot gi maraxira emuk usigi naxara xaravexa tara xilai tang ngot lain lo lui lavu elaxlax rik lisina siaki sura game buruk epexal ga ma lo cavala ep axal sura xara minang tuman ekang cara vexa polongani xula ga siak etang vo noxara axamus xara taxuni xara opi talangarae xara palpalangai mamara ngot gi sang pana do usigi tana nganu lavu sura vo xara mas taxtex in xarax pasal usiki ta salan ang nganu lavu ga vuxira pana Ah e alu vo xara pasal usigi tang xax saxai tang <noise> malmal a sup ina pasa saxai gi nang saxai gi ma pasal elaxlax lo xaxina ga pasal ginang xara pasal elaxlax xulina ina xara soxo tang do iang ga tari elaxlax lo lui lavu elax lax riga lisini asiaki sura e xara ro man aman paspasal lo salan ga lavu laxos ga taxtex sur aga pisi ra axamus axamus cara sinuk lo paxana malangan tara nganu lavu giro paliu.